اكتر حاجه استمتعت بيها من فتره ومغامره كانت حلوه اوي الي انا نطيت من فوق جبل كدا هو لعبه كدا يتكون حبل من فوق الجبل وبتعدي علي بحيره كدا تحت الجبل بعدين بتروح الشط الناحيه التانيه ف طبعا دي اكتر مغامره استمتعت بيها وكانت صعبه جدا يعني والحمد لله انها عدت علي خير